Nti sɛ wɔɔyɛ paanoo wɔ fie ne wɔnkɔto no abɔntene a, wobɛtim apɛ wo paanoo sam. Na afei wapɛ anwa anaa sɛ magyirenn na wode afra. Na afei wapɛ ade bi a, ɛbɛma paanoo no mu ayɛ hwam. Bi tesɛ nutmeg <noise> ne nea ɔkeka ho a wode gum a aduane no mu bɛyɛ hwam paa. Na afei wafete. Wode wo nsa afete. <noise> Firi sɛ ɔnnɔɔso nti wobɛtim de wo nsa aka afra anaa sɛ wode nsa afete. Ne wode ato hɔ kakra ama sam no atu. Nti sam no tu a, nee wode kɔ baabia wobɛto paanoo no. Nti wokɔ a ne wakɔto. Hoo no dodo kakra a na afei wayi. Ne wo paanoo no abene a wobɛtim adi. Anaa wode bɛyɛ neɛ wopɛsɛ wode yɛ biaa.